Ja su sencillo daava'ana in sopa da'akanun ja dava'ana te ya'achiko daachi'iona xi a kuja kaa ja kaandodona comida xikueé chi'ioxi ju in ndiuutia'a ndi'i la'a sopa jiaa daava'ana ja yaachii yaachika te nu ndi'ina kodi suaa ku ja yaachika xe'ejna la'a sopa taj diikodee tienda jiaa xeejna keé minu a daake'endo la'a kee sopa arroz la'a naku kueé la'a ndivichun ni xeekiindodona ko jiaa ku ja yaachika.